A ie ël tiramisù, a ie la pannacotta, a ie ël bunèt, a ie la catalana ch'al e spgnöla, a ie la crustà la crustà a le a i pum, la crustà ai frutti di bosco, la crustà cun lon che völu büteie ëndrinta ti